Raha mampiavaka soavaly amina ampondra nndreka a, soavaly izy a malaky be izy mandeha de natao ihazakazaka malaky zany izy de ampondra nndreka sady mazaka entana mandeha miandana bi a, ampondra zany natao hoe ho any ho an'olona mitondra entana mavezatra de ampondra, sady ampondra bitibitika fa soavaly maventiventy.